Mā ā ṣe ̄, ma ṣē si alẹ kuro ma sē urun ki urun te mi fẹsẹ ̄ ni inolo ma sē aso wo fẹ fo, ino fo, ino se dede kuro, mo se oje owa ene keren owa re ubuse, electrician owin o se ama ne mi kpe niubo bobo o mare, oka se kuro, di aghan gba lede wa ale mato oma ghan ina tu ulieko wa ni ugho meeren kuro ewadatu aghan ma wa, urun ọsọgha ti aroa ṣē aghan wa wo mi ubo ti akele gue awague bi ghan gue kuro ghe ti ghan gba gbe oje gba re uli-eko, one oniye ti o ka gue ni ebie ghan meeta dede o̱ nẹ ma gue dede bi esete ti ene lo mi owawo kuro amague kuro, aka mu ewo ni use uli-o ghan ti aghan wa se lamasi mu ewo ni use ulieko ghan gba se kuro oniye tomarie asetuliog ti a mu gbe kuri amo ulieko gba wa o ne wa sēē kereṅ toma fẹ rolue wa roo ọ laami de to mato me wo ni iyanyin kerento mo kase e̱we̱ ma se eṛe̱n wē kuro, ughojo̱ meeta ughojọ maaru biri ode ene nogba ughojo maaru bili ode. Mo kāá gbē ojọ ale ni una, <noise> mo ma ṣe kuro ughọjọ meefa ēē ka ba <noise> ọjẹ alẹ nẹ tori mēē kafe di oman di oje orun <hesitation> ira mare di aghan éé si je̱ urun éé ka sany oka leghe ara gba wọ aghan ni ọwọwọ o na je kuro oma si ekpetiri egho utukpa mado wino, emẹ ka da si kale ni aleli biri owa ene dede ene ka da gho ekpetiri egho e̱nẹ ma gho ekpetin egho we gba ra to ughojo meefo, aghan mada rentin iyen ojo ren kuro ni itsekiri biri ighereje kuro ugho jo maaru ene wa <hesitation> ughojo maaru biri ode, gbara to meefa olāāmi mèè ka <noise> mèè ka fe̱ miss ti iyen itsekiri ti aka se ni drtu we éè rua <hesitation> èè ma jolo rentin ro kuro ughojo meefo biri ode aghan dede ene wa katu jo nraleli nuwe ene kadatu guo itse ale ene ma guo itse ale kuro awa re abiete ghan, eni biri woa ghan ware abete ẹnẹ were e̱wẹ ka se kpojo kpọjọ